Voankazo fantako alongany ah, paza ah, sôkômanga ah, manga ah, peiso ah, pôma ah, letisy ah, ampalibe ah, frap-frapain ah, <hesitation> zaty ah de akondro.